Nguma, ibiri, esathu, ini, ethanu, mukagha, musangyu, munani, mwenda, ikumi, kumi na nguma, kumi ni biri, kumi ni sathu, kumi nini, kumi ni thanu, kumi na mukagha, kumi na musangyu, kumi na munani, kumi na mwenda, makumi abiri, abiri na nguma, abiri ni biri, abiri ni sathu, abiri nini, abiri ni thanu, abiri na mukagha, abiri na musangyu, abiri na munani, abiri na mwenda, makumi asathu, asathu na nguma, asathu ni biri, asathu ni sathu, asathu nini, asathu ni thanu, asathu na mukagha, asathu ni thanu, asathu na mukagha, asathu na musangyu, asathu na munani, asathu na mwenda, makumi ani, ani na nguma, ani ni biri, ani ni sathu, ani nini, ani ni thanu, ani na mukagha, ani na musangyu, ani na munani, ani na mwenda, makuni athanu. Athanu, thanu na nguma, athanu ni biri, athanu ni sathu, athanu nini, athanu ni thanu, athanu na mukagha, athanu na musangyu, athanu na munani, athanu na mwenda, ngagha na nguma, ngagha ni biri, ngagha ni sathu, ngagha nini, ngagha ni thanu, ngagha na mukagha, ngagha na musangyu, ngagha na munani, ngagha na mwenda, sangyu, sangyu na nguma, sangyu ni biri, sangyu ni sathu, sangyu nini, sangyu ni thanu, sangyu na mukagha, sangyu na musangyu, sangyu na munani, sangyu na mwenda, kinani, kinani na nguma, kinani ni biri, kinani ni thanu, kinani na mukagha, kinani na musangyu, kinani na munani, kinani na mwenda, kyenda, kyenda na nguma, kyenda ni biri, kyenda ni sathu, kyenda nini, kyenda ni thanu, kyenda na mukagha, kyenda na musangyu, kyenda na munani, kyenda na mwenda, kikumi. <hesitation>